Injo nakke na ku malli kulkas ka nakke nu balu-balu todo'a kunni ri ballaku lohe la ku isiangi a'balu a es batu es krim atau ka minumang-minumang nu dinginga injo appada teh gelas injo pole punna rie kulkas ballo i ka injo a nanroa kanre-kanreangang supaya tala hebbere injo a hari kanreangang a inni kulkas ku lumayang suli todo ku halliang i lakbi tallu juta tapi tala angura-ngura ji ka nu ni pake todo ji akbalu-balu kunni-kunni jari tala ngura ji suli-suli sikidi ka nu di halli i nu riek to ja untung na malli inni kulkas a injo pole kulkas a riek lohe tod ballo na ka kulle ki naanro kanre nu tala lakbusua nu di kanrea ri bangina jari kulle di kanre punna ele i ri hmbangi kale ji nampa nu kanre mi kulle todo i nanro juku nu mainga di pallu, juku' sanggara, juku' matayya nu beru mainga di halli di nanro kaeji di kulkas a nampa injo nakke burukneng ku biasa punna battu i ri koko senging arak i nginung air es jari biasa injo sa'ring balla ku todo Sanging mae to'i nanro-nanro dumpi-dumpi na di kulkas ku jari nakke menurukku injo kulkas a nu panting kalilli di halli ka rioloa wattunna anre kulkas ku itak kalia injo a hari kanre-kanreang ku kamuninna anre mo, tala maing mi hari sungka na riek kulkas ku